Nan nga ii ra tuura na ra'a nuu na nun nguas neen sii nee dangwa da neen nge nee kup-kup ndzai nen kup ndzai ii ra kup ndzai tuura kup ndzai naara kup ndzai nuuna kup ndzai neun nguas kup ndzai ne n sii nee kup ndzai daagua kap ndzai dagwaap la neng la nong ndzai nong la nong ndzai iira la nong ndzai tuura la nong ndzai naara la neng ndzai nukina la neng ndjai nugu as la nenjai neensii nii la neng ndjai dakwa la neng ndjai daagwa la neng ndjai kup la neng ndjai kup jai neng la neng jai kup jai ii ra la neng jai kup jai tuura la neng jai kup jai naara la neng jai kap jai nuuna la neng jai kup jai nungus la neng jai kup jai neng sii nii la neng jai kup jai da buuk la iira la ii ra neng la irgue tuura la irgue naara la irgue nuuna la irgue nuuangus la irgue neng sii nii la irgue dakwa la irgue dagup la irgue jai kup la irr jai neng la irgue kup jai neng la irr kup jai ii ra la irr kup jai tuura la irr kup jai naa ra la irr kup jai nuuna la irr kup jai nuung gup. La irr kup jai neng sii nii la irr kuf jai dagwa la irr kup jai daguup la tuura la tuuru gue neng la tuura gue ii ra la tuuru gue tuura la tuuru gue naara la tuuru gue nuuna la tuuru gue nungus la tuuru gue neng sii nii la tuuru gue dagup la tuuru gae ta tuuru gai kup la tuuru jai kup jai neng la tuuru jai kup jai ii ra la tuuru jai kup jai la tuuru jai kup jai naara la tuuru jai kup jai nauna la tuura jai kup jai nungus la tuuru jai kup jai neng sii nii la tuuru jai kup jai dagwa la tuuru jai kup jai dagup la naara la naara gup neng la naara gue ii ra la naana gue tuura la naara gue tahu naara la naara gue nuuna la naara gue nungus la naara gue neng sii nii la naara gue dagwa la naara gue kup jai dagwa guup la naara gue kup jai nong la naara gue kup jai ii ra la naara gue kup jai tuura la naara gue kup jai nuuna la naara gue kap lai nuungus la naara gue kup jai neng sii nii la naara kup jai daagwa la nakira kap da neng la nuunu dai dai.